कौनो भी प्रकार के वाहन चाहे उ सायकिल हो, मोटरसायकिल हो, कार हो, बस हो या कौनो भी चीज <noise> ओमे ब्रेक जरूर लगल रहेला। <noise> काहे कि इ बहुत जरूरी होला जे दुर्घटना होवे से बचावेला। हम एकरे ब्रेक के काम करेके तरीका के आसान भाषा में समझावे के कोशिश करब। सायकिल में हैंडल के पास दू ठो और हैंडल लेखा लोहा लगल रहेला <noise> दाहिना ओर के लोहा आगे वाले तथा बायें ओर के लोहा पीछे वाले पहिया के रोके में मदद करेला। जब पहिया गोल गोल घुमल करेला तब एकरे गति के धीमा करे के <noise> खातिर इ लोहा के दबा दीहल जाला। जइसन एक अवरोधक पहिया से टकराए <noise> लागेला। जइसन पहिया के गति धीमा होत-होत रुकी जाला।